<hesitation> ngimache iun kotililit eung'ung komie, asi sima nginam kiiy kochapu keut, itaunee ilalany peek akot tutikini, kolalang'itu kole, icheng sapunit iun eunguung mutyo iger siok oloo icheng ketiti icherune chapuki, iun eunguung'ii kuya kate kende katatepe peek kitikinikuyoo katachut peek chelalang'eni, akiun kokararaniti icheng akot koita ngotko iwendi imbbari icheng. Koita isinuy asiny eu nguung kotililit, iun ak peek chetai itarte, inyoo peek chepo aeng iuni itarte chepo somok icheng peek chekaititeni ichurukte eung'uung anyun. Akicheng kitambaet netilil, neleli anan ko kalait agee tukul bora kotilili ipuch eunguung kotililit, icheng mwaita akiil eung'ung'ii sikopit kotangusit euti kokararanit.